GPS zany fomba fahafantarako ananzy a dia raha karazagna fitaovana madinika karaha telefaonina angamba izy zany dia mipetraka aminà tômôbila, fa matetika zao aminà cotisse misy an'zany, raha koa zany misy fianakaviana an-tegna mandià io dia adinina hoe efa akaizakaiza zareo zegny dia zare i GPS zany hono ahafantarana ananzy hoe efa Ansapagnana zareo e! Efa aty a Brickaville zareo e! Efa tonga a Toamasina zareo e! Fomba fahafantarana toerana andiànana zany GPS io fahafantarako ananjy.